Kam ediek okwa-okwa sine odagh uhm ku-ukwa-onongh. ediek ju ma chip isawa-d-sap wanne. ode-bi kwa-onongh kwo akam ewoh wo ode odagh kam 'm. kwa-onongh kwu okam 'm ewoh okama abba pha abauba mpong asanghe. Kam madi womg ode-odagh 'm beh nsi ebi sintopm ma chi-oje-onong kwa-onongh kwa ode bi pyay okerim ma acher osongh be otok mffuma fuh odak odim-kwam kam ke eyongha nda olanong inse mbaake ma chi mbaak-o-gbak ma. opkei kwu kam mpen-pe kam ndi forr ekpo si owuna ob kam anna wanne kwu wa kam nyeri anna wu offuna ohanah wa dim yere mmo ese ka wanne asoph nchendene. madim-mkwun. wa ndi nkere ntim egbo seke sam ntah sa owuna wo. oyok wanne ogbaak 'm beh mi ngo ha-mo-re mgoha mo-re mma mku pera mbi gkwu ma okwu ogbaak kem bhe anna nwo nsogher ma anna nwa

Ifu okka okka ohameh akpen okka okka ohama chire chim wa do wo meh, mo osi otom ka ochi kpe osọhm, kam odegha ham beh, ediek si di daghe ’m ukwa onong ogami ikpi kpo wa koh ojenong odeghi moh. akwa onong oni bon- bon okum ojum ojum meh bi kwa- nong deh ma odaak mi ediek odok. kam ma keu owop meh edik dema wa wo de dagh ’m kam ka daghe onong, agami ebeh meh bi, ojip ojip okama ene kpa- kpa akwa nong deh ma, mbo boh ada- ki kam a jum- ojum kam, idiek adaghe, okwiri nsong bi anong pu beh kameh eki- kama kam wa kimaya ka okpei kwi mkami okw-onong kwu okwum okwum